Ushauri ngelo ni- nilevunivo nimrwe kabisa na kangi nizomcha nileni kweni rwairima wakwa. Anjivirie kimethawirime nimeikaa na vandu kindo kichaa. Ughwire lukundo, haghira lukundo na vandu lei. Maisha yakwa waghenda kindo kichaa na kwairima ihira kikohoshe ikahandu hoshe na mndu wowoshe